अवश्यक्ता अनुसार अपना रङ्ग बदलैया सृसृपमे गिरगिटया, खिरखन्डु, बिछखोप्डा आउ कुछ समुन्द्री साँप हँइ । एने प्राय करके रुख्खामे होइल या हरियर <hesitation> झारपातमे बैठना काम करतियाँ । यी सृसृप रङ्ग बदलके अपना शिकार सहजील्लेति पकर लेहतियाँ । अइस्तहिं एने अपना शत्रु भरिन फे <hesitation> छल्ना काममे यी अपना रङ्ग बदल्ना काम फाइदामे लइतियाँ ।